بالنسبة للنوافذ في مكان عملي بعض النوافذ الكبيرة بتطل على الشارع هذه توفر إضاءة طبيعية كافية طول اليوم مما يجلل الحاجة إلى أستخدام إضاءة اصطناعية بعض النواذ أصغر وبتفتح طاجة تهوية نوافذ المكتب مرتبة بشكل يسمع بدخول الهواء النقي يعزز الراحة أيضًا.